<hesitation> yekichope muchelek iwendi icheng kwenik nyelal maat, ikorkot peek chemokoting chemoche. Cheyame kei ak muchelek chemache ichop akiwe inde sapuriet maa akinde muata yainde peeki akinde mwaita akinde chumbiikakiipu muchelek iuni ing peek chetililrn. Akinde maah akichuchu maat akiker akikany koruryo, nda ndakakopek pek isutu akichacham ngo kayam <hesitation> chumbik andatyo kakoyam chumbik kokayam keam.